Okushoma endimi zitari zimwe na zimwe ninga okwega endimi zitari zimwe na zimwe n'ekintu ky'omugasho munonga munonga ahaakuba reka tugire ngu waaba orenda kuza nk'ahantu, nk'ahantu hibatarakyenga orurimi orworu orworagamba, <hesitation> kirakwanguhira munonga oku- okugamba na n'okukyengana n'abantu abu waashanga omuri ogwo omwanya, baaba batarakyenga rurimi rwawe, kandi katugire ngu waaba otaramanya rurimi orundi oramanya orwawe wenka, kirakugumira, oraremwa n'okushaba emere, ora- oraza nk'ahantu toine kyoramanya, abantu boragamba nabo tibarakwetegyereza, ebyoragamba tibarabikyenga n'ebi baragamba torabikyenga mbwenu kiraguma munonga oku- oku- okutunga ekintu eki orenda omuri ogwo omwanya, reka tugire ngu ori- oraruga Uganda, orenda kuza America, kiba kirentaaga ngu obe oramanya Orujungu ahaakuba America tihiine oramanya Orukiga rwitu oru, tihiine orarumanya mbwenu waaba oyo- oyegire Orujungu, waahikayo oramanya oku oraagambe n'abantu, oramanya oku oraashabe ekintu eki orenda